إذا كان لازم عليا نقرس <hesitation> الماكلة اللي ناكلها من الخضار و الفواكه، ما ظنيتش نقدر نقرس برسك ما عديش إكسبيريونس كبيرة في <hesitation> في الزراعة. مانيش فلاح، و <hesitation> ولكن الحاجة اللي نقدر نقرسها و الساهلة، هي البطاطا، الفول، الحشاوش، الخضرة بأنواعها ساهلة في القريس مهيش اللي واعرة.